Sobre lo que es la la verdura taqee' <hesitation> wula mood nab'anam conservar ka'ab' q'iij nada mas en caso de que si tah refrigeración ka'ab' q'iij si wila refrigeración ixib' q'iij ¿por qué? Porque lo que es la la verduras taqee' riq'aman cha lo que es vitaminas y si hat nawaqsam por diferentes q'iij la la verdula i'la la lo que es ri rivitamina veda porque según lo que sé por ejemplo je' la zanahoria laa' wila vitamina a reh verda si hoj qaye'eem koon pa'cha q'iij reh ya man cha re' ta igual qa naam conservar al momento reh wula mood qak'uxuum entonce jun pa' q'iij nada más ka'ab' o ixib' q'iij la conservación reh la reh la lo que es la fruta taqee' o lo que es la verdura.